أصل الكون أصل الكون يعني آآ الكون حاجة عظيمة يعني ما حاچة آآ قوية حاچة تتچاوز آآ عق-عقلي وعقلك وتتچاوز الناس الكل معناها يعني الكون حاچة آآ بتنچمش تعرف معناها حاچة-حاچة كبيرة برشا وحاچة مهمة برشا وحاچة عظيمة برشا الكون.